Aa ɓogə hina dɨ bwele anə ulluentɨ gomnati a ite hye ɓa ɗarə inentiung ɓogə nga gə ɓodɨ ga fyonəng a ite hye kana bolshe ambə a muna hodue hye mye ɓa vu iyentə iyentə ɓogə ngɨ gə a kolə a ɓotɨgə fyanəng te mya dɨ ɗatɨrə muadɨ myadɨ ngur bwaar a 'yentə iyentə ɓogə she hananang hye ɓatiye tərən hue ba muɗa bolshe a bolshe kana hye bole a hue kana mya ru iyentə muadi vu iyentə ɓogən sai hyeka mɨna a hodye hye ɓa mɨna a hodye a sɨnza a mɨna tiya iti weti ite hye ba ul sa hye ɓa da gokɨlə iyentə bogə kat mye ul iyentə ɓosə hye ka dɨm ma ɓa gwada hye ɓə da shineə to shino kat hye ɓa tiyatirə hye ɓa mɨna hodye hye sɨ nza hue purohumura ka iyentə hye hawo hue ta pedə she hueta pedə she hueta pedə she hyeka pedəsa kana hye pedə hyna ɓoi tiya dɨmtə gokɨlə hye ul imi mye kana tona gwada yona gurrada gokɨlə tona ɗɨku tufe hye dɨ iyente hye ɓa ɗa gokɨlə hye purə humwa gəkɨlə she ɓogə viqdə vɨwa a sotta sai mya leyə a kuromə a she a maɗa oo she a mada go dəsə ɓogə anda da amadə kanugu naabə huebə dɨm saugo ba ɓa bwa hye ɓa boləne a mɨna na ba hue mhurə te dɨm ti luputɨ do fiyə to ashe bogdə amahda o o. Sunnə nadɨ dɨ boyə ɓwaare ɓgən ma ɓa ul iyentə maa dɨ ul iyentə hyenə le fofaga tofogye kana hye hye kodərən ne hye ɓa ul mua ipaukcame mye ama a heinga gokɨlə tonə mana ɓa hwad tɨ dɨ nza adɨma a sa hye ne ul iyentə hye zo ka mualimə fəw yə wada vadərə raya aza ɗau tufe a wara a iyentə to hye kodə tafoge hananang tofoge nə də hye ɓa kədərən səunguə ɗɨki ɓogən wuna niyə ɓogə mye dɨdɨmta lyeutə a tən kana boshe ambə muna tonə mye dɨ kodə mye dɨ ɗa siyasa ɓogə anda te dɨm wule minə adɨ woyə karə anda te dim wule minə tona gə tonə myi kpau kpaniye dow ɓogə ta asə dadturn hye ɓa iya ban a dɨmə hin sa nadɨ gra ɓwaare nadɨ boyə sɨnə sa hye ɓa ɗa and hye wudə bolshe te dɨm iyente hye ɓa ɗatɨrə hye ɗa mɨna hye sɨ hawo hye kana hawo hye ɓa dɨm sa hye ɓa tiya ngala ngala hye ta ngalla rayuwa tɨ dow ta purə humura gəkɨlə a kpawtə hye ɓa mye ɓa sɨ wa ite ta myadɨ ura ɓwaare mua satɨ mye ne mow ma ka sa nər yang a maung a shi ka sanə yang gəkɨlə nda dɨmə a ɗa iyentə maungu ɓa shi hyekana vodon hye ɓa dɨma na mue wara ɓgə mue satɨ a muadɨ mow ta soungu kəw yayə ɓa ɗa hue dɨm gəkɨlə taa ama də ɓa sid se gonanə a ru ɓa hue ul sa hye ɓa vodə kafin hye vodo asə kafin mua ɓə ru sa hye dɨ mow. Sǝ na dɨ wa gǝ mye ji mattǝ, myee bɨlshe hye hye kana kana zǝ ɓa ɨl asǝ hye ɓa leyǝ atɨ ga sa hye ɓa kangǝ hye ɗarǝn gǝkɨlǝ hye ɗɨm sa hye dɨ mwo gǝkɨlǝ ɨn a ga sǝ tee dɨ mba asǝ a ɗɨmǝ sǝ ji-mattǝ mye nee mwi atɨ hye kana dɨ mwo lyentǝ hye leyǝ atɨ hye nee ka shee hye ɓa ɗatɨrǝn gǝlǝ lyente hye dɨ mwo. Hye kana ɗɨm lyentǝ anda hǝmǝnpwa gwada, sɨnǝ sa dɨ o ɓwaare dam ɓǝgǝn. tǝna dɨ gǝ ʻye hee nǝ hye kan mya sa atɨ ye kana gǝ aa kana mya sa atɨ ɓwaare dǝw ɓa tǝnǝ, imi a dɨ ɗɨm lyentɨ daarǝn a wudǝ a pɨrǝ hee kana ta por je, tǝna por jimattǝ a lyentǝn tǝna por ɓwaare a lyentǝ. Tǝna dɨ wudǝ a por ɓwaare lyentǝ, tǝna por lyentǝ vǝ ji-kwa somye a ʻye kɨɗa aa tǝnɨ ɓa gwadǝrǝn, ʻye kɨɗa aa tǝnǝ ɓa kanggǝ nǝngrǝn, ʻye kɨɗa aa tǝnǝ ta mɨna asɨ nza kaarǝn. Hye ɓa vǝ ji-kwa somye lyentǝ a ma tee leerǝn, kɨɗa tee dɨyi mɨna nan. Hye kana vǝ ji-mattǝ je dǝ́wnǝ lyentǝ, hye kana vǝrǝn lyentǝ. tǝnǝ myee kɨɗa tǝn ɓa nǝw ka fukatǝ, hye kana mɨna a hwoɗye, imi nǝ dǝ supo tǝn lyenǝ ʻye hee kpan, tǝn mɨna a hwoɗƴe supo taa asǝ tǝna mban a ɗa gǝkɨlǝ tǝnaa vǝ je lyentǝ, ama aa nidǝrǝn a kwa asǝ, gǝkɨlǝ hye kana vǝ ji-mattǝ lyentǝ tǝnǝ ʻye ɓa gwada. Tǝnǝ ʻye ɓa ɗǝw sa hye dɨ mwo, gǝkɨlǝ hye kana mɨna a hwoɗƴe tǝn ɓa nǝw ka fukatǝ. hye kana mɨna hwoɗƴe tǝnǝ ʻye ɓa dukoda di yǝ sɨnggǝrǝn ɓa dukoda ko ndo ma woyi kɨl le hyenǝ vǝrǝn sɨzɨmtǝ tǝna gǝǝ ite tǝna gǝ supo, tǝn kana gǝ sǝ mgban tǝn ɓa pɨra vǝ imi, hwun ɓa niyǝ mye ne dɨ pɨrǝ humwa, ɓǝgǝn ɓwaare dam tǝnaawa mwo shingɨn, tǝnaawa mwo vǝ je lyentǝ, sǝngɨn nǝ ɗɨki myawa pɨrǝ humwa, hǝmɨnpwa aɓǝ wuna tɨfe a wuna tǝgǝgye shika lyentɨ tɨfe, a shika lyentɨ hawtǝ je a dɨ hawo aɓǝ dɨ ɗɨm sa ɓa gwadǝrǝn. Sǝngɨn nɨ ɗɨki hye kana ɓa mwo hye ɗa lyentǝ, lyentɨ ngwamnati nǝ hye ɓa ɗatɨrǝ, hye kana ɨl lyentǝ a tɨfa kana, hǝmɨnpwa ɓa vu, anda hǝmɨnpwa aa hye mɨna hye sɨ hawo, hawtǝnǝ sa ɓa gwada anda tee ɗɨm lyentǝ hawtǝ ǝ sa ɓa gwada. Imi nǝ dǝ hananang gǝngnǝ a njiyanǝ ko hye sarǝn a tǝna muɗǝ dɨ bǝlshe, tǝn ɓa ɗiyu mɨnǝ tǝn ɓa gǝ bǝlshe, a ko ndo sǝ mya dɨ ɗa a taa mya dɨ ɨlǝ yǝ, tǝn ɗɨm taa mɨnǝ tǝn ɓa ka bǝlshe. Na dɨ nyisǝ ɓwaare hawtǝ kotǝ sa ɓa gwada, hye kana wudǝ a dɨ bǝlshe dɨ bǝlshe gǝkɨlǝ hye lee le, hye lee bǝlshe hye lee bǝl malɨmtɨ ɗǝmɗǝmtǝ. Hye leyǝ ko a ndo haa hye pɨrǝ hye naa sanǝ hye ɓa bǝlǝ, gǝkɨlǝ sɨnǝ a ɓa gwada a bǝlshe, ɓǝgǝng aa ko ndo ma nǝ dɨ bǝlshe nda ɗɨm lyentǝ. Ko ngguti mya ngguta a sojune hye dɨ mwa hye gǝ sojati gǝngnǝ mya ngguta, anda taa ama kǝw ɓa kangǝ tee dɨ ga ɗɨmi. hya woyo a ɗɨka taa dǝw a kɨɗa taa a ɨna asɨ nza tee dí ɗɨmi. Sǝngɨn nǝ ɗɨki je dam hananang ʻye mwo sojuwne imi muɗǝ mɨna imi wudǝ mbǝrǝ. imi gǝngnǝ tǝn mɨna sɨ hawo pɨrǝ humwa, gǝngnǝ ko ye sa ama atɨ anda muɗǝ lyentɨ sojuwne ndaa dɨ mwa gǝkɨlǝ ɓǝ ka shee nda dɨ ɗɨmǝ gǝngnǝ a njiya dam gǝkɨlǝ njiya dam ne ka shee hananang ʻye hye kana bǝlshe a mɨna asɨ nza a kɨt nanga hye ɓa ɗa sa hye mwo. Njiya dam nee ka shee hananang ʻye hy kana bǝlshe a mɨna a saatɨ hye ɓa nggala, hye ɓa nggala nggalate hye dɨ mwo, gǝkɨlǝ myenǝ ka shee ʻye hǝmɨnpwa a vǝ miye a njiyanǝ a ʻye mya dɨ ga wozo kaarǝn. myadɨ ga mwa a wozo kaarǝn. sǝngɨnnǝ ɗɨki mya dɨ mwa wozo kaarǝn. Sǝngɨn nǝ ɗɨki sa dɨ muɗǝ njiya dam ɓǝgǝn, shee dɨ muɗi ɓǝgǝn myee aawa mwp pɨrǝ humwatɨ njiyanǝ tǝn naa pepete a njiyanǝ tǝna dɨ ɓǝrǝ gǝkɨlǝ tǝna niyǝ njiyanǝ tǝn kɨɗa sa a vorsǝ. tǝn nggurǝ muggǝ njiyanǝ gǝkɨlǝ tǝna ɗɨm haa a pɨrǝ dǝ a ɗɨm pepete mya dɨ ɗɨmǝmǝ vor njiyanǝ hǝmɨnpwa ka gǝtɨ dan nda ɗaka myee nda dɨ nya gǝkɨlǝ ledan gǝkɨlǝ njiyanǝ a pɨrǝ humwa gǝkɨlǝ njiya sɨnǝ ka shee pepe, pepe njiya dam sɨnǝ ka shee hananang. Lyentǝ, anda tee ɗɨm lyentɨ nggwamnati, hye ɓa mɨna asɨ nza Nggur ngyeɗe hye mɨnǝ hawtǝ hye ɓa ɗɨm sa hye dɨ mwo, gǝkɨlǝ haw kwamǝtǝ sɨnǝ sa mi kpan-kpanye dam a sɨra ka hawtǝ, taa asǝ dǝ kǝɗa tǝna dɨ kǝɗǝ ka hawte tǝna dɨ hawo sɨnǝ sa tǝna sɨra kan a njiyanǝ sɨnǝ sa ɗɨki njiyanǝ a gǝ ka pepetǝ a dɨmǝ fǝranǝ supo. Ka shingɨn tǝna mwasarǝm, ka shingɨn tǝna gurtǝm ka shingɨn tǝna ɗɨkǝ mya bǝlshe gǝkɨlǝ mya pɨrǝ humwa myee mgban mya gwadǝrǝn, tǝn gwadǝm ɓǝgǝng tǝn yǝ tamdǝ dǝ, mye myee mbiɗɨ a mya gwadǝ tǝn myee a beesǝm gǝkɨlǝ kɨɗa tǝn ɓa maɗǝ tǝna gwadǝ myee a humwa. shinǝ kat tǝnǝ shee mya dɨ mwotɨrǝn mya dɨ mwo ɗa. Hye kana gǝǝ ɓwaara pepeyǝ, a hye kana gǝǝ nzǝ pepeyǝ a hye hye nee ka pepetǝ teewa sob shee, tee gǝ vor ji-tukutye mya dɨ bwele daarǝn, hye ɓa ɗɨm sa hye dɨ mwo. Hǝmɨnpwa aa dɨ ɗakǝw ndɨ ɓa ɗǝw sa hye dɨ mwo. Ji-mattǝ ɓǝgǝng mya maɗǝ a ɗaka leda hǝmɨnpwa a pɨrǝ ɨl sɨ-vɨratǝ, sɨ-vɨratɨnǝ nda dɨ ga nda dɨ sa hye dɨ mwo, sɨ-vɨratɨnǝ aa dɨ ga vu asǝ anda tee kɨt hǝmɨnpwa, anda tee ndukodǝ mi kan-kpanye anda teewa wudo a gyengǝ hǝmɨnpwa a byelǝ taa tee dɨ ɗɨm sa hye dɨ mwo, sɨnǝ sa hǝmɨnpwa a dɨ bɨlǝ ɓwaare. sɨnǝ sa mys dɨ bɨlǝ ɓwaare a vɨrate mya nza dǝ a vɨratɨnǝ Ta saǝ dǝ sa mbiɗi hye ɓa ɗatɨrǝ, hye ɗa sa ɓawa gwada, hye ɗa sa ɓa gwadǝ je dǝw hye ɗa sa ɓa gwadǝ yǝ sɨnggu gǝkɨlǝ pɨrǝ humwatǝ a gǝ dǝ. Tǝnǝ shee mya dɨ bwele a nǝngrǝn ɓǝgǝng, bǝlshe sɨnǝ pepe ɓǝ kana mya sa atɨ ko ndoma bǝlshe, a mya bǝlshe gǝkɨlǝ ɓe myaa ushi ɓwaare a njiya dam, ɓe myaa ushi je dam ɓe myaa ushi mi kpan-kpanye dam. myee ka nǝnǝngǝm ɓe myaa ushiyǝmsǝ, sɨnǝ sa bǝlshe a wula kan. Ko ndawula tɨfǝ hye ɓa ɗɨmǝ hye ɓa kangǝ dwat gǝkɨlǝ hye hye bǝlshe hye bǝlshe gǝkɨlǝ hye gwadǝ ɓwaare sɨnǝ sa mya dɨ mwo ka ji-mattǝ gǝkɨlǝ mi kpan-kpanye ɓǝgǝng hɨnggǝrǝn mbǝ, lyentɨ daarǝn nggɨ ɓa dɨ mbǝ mye nǝ mbiɗɨ mye ji-mattǝ, mya dɨ nyisǝ na mi kpan-kpanye mya gǝ kaarǝn hǝmɨnpwa a gwadǝrǝn a vǝrǝn <hesitation> kpanǝtǝ gǝkɨlɨ tǝn ta gwadǝje tǝn lǝmǝgye daarǝn a dɨ dɨma dɨ kwamɨrɨrǝn lǝmǝgi pepeyi ʻye tǝn ɓawa boyo je tǝn ɓa ɗɨkǝ je ɓa pɨrǝ humwa njiya ɓa pɨrǝ humwa, shingɨn kat tǝne a vor hee mye kana ɓa ɗatɨrǝn shee ɓa gwadǝm shee ɓa ɗɨkǝ mye ɓa humwa. A vor njiyanǝ mya gǝ dǝ gǝkɨlǝ shee mya dɨ bwele a nǝ bǝlshe, hye bǝlshe hye wudǝ a bǝlshe a mɨna tee ɗɨm itɨ lyenti, anda tee ɗɨm lyentǝ a nggwamnati ite hye ɓa ɗatɨrǝ, hye ɓa ɗɨk nanga a lyentɨ hawtǝ hye ɓa ɗɨk nanga a lyentɨ hawtǝ ite hye ɓa ɗatɨrǝ gakɨlǝ lyentɨ hawtǝ mgban kotǝ ɓa pɨrugǝ sa kana, hye ɓa maɗǝ ka nǝnanga a ɨl lyehte hye ɓa ɗa hye ka nǝnanga gǝkɨlǝ hye gwadǝ nǝnanga a gwadǝ je dǝw hye gwadǝ myee a humwasa, shinǝ kat tǝnǝ hsee mye kana ɓa ɗatɨrǝn tǝn ɓa ɗɨkǝ ya pɨrǝ humwa a ɗaka nzaa ɓaatǝ, nzaa ɓaatǝ nggaa dɨ shika asǝ, nzaa ɓaatǝ taa asǝ dǝ sa nggɨ ɓa shikan pɨrgǝ ngga shika, ngga shika kɨttɨ, ngga shika hɨrtǝ. Myaa lee ɓwaare dam ka hɨrtǝ. myaa lee ɓwaare dam ka i shi, shi tukutye mya maɗǝ ngguram ɓǝgǝng a dɨ ɗatɨrǝn, ɓǝgǝng je a maɗǝ a pɨrǝ hɨrtǝ, mye kana kangǝrǝn tǝn ɓa ɗaka shinǝ. mye kana kangǝrǝn gwadǝrǝn nze kana ɗɨm sa ndi ɓa ɗa. sǝ ɗatǝ a ndi ɓa ɗarǝn, shee kat nda dɨ ɗatɨrǝn ndi ɓa ɗakarǝn.